Aya to aya na chgɗavauda anam rbakwa amikike nace to giɗga wuranicha kna kasi kuraha hni ngwud maknaghtar nagha hnigliva a. kwitri njkine aruri chkine mɗul chkane mutan daya ngamakva aya sirni njkansana gabakɗaya gasi inee ga wudahni mthuge sawa njgii ana. ba luwache rbakwha wir ainihighe rbakwha kada kwarchka kwakwara ninmine maniwha ana mrbakw kna banga nghin highva ndachagha ngamak nghanghava nganaiva a kwatakwata ngamakva ai wire gole dag ghrazha aya giɗga ndawa kwidad farasta damikte aya ngiva nach luwa aya ghigh ali gdass na kwarna anghinich luwa gabdai aya wiri rbakwhana dakwarka kwra nine rbakwhana njghi dmina maniwha nacha tartar davgha channe gole chamili krista znahana mansukta ay nine mikai ay nine mthukha wuraudambai knake giɗamba kna gabɗai chkinsane akwizil wud chkine kwizin ai makchaminwud kwara dminta dminta cha ksagchga mina chka luwa guda nifa luwa gudan nisani gabɗai chkinsani luwa guda aiwirska makka chachama kwara icha gigamin nachskiha ama chanaghtar naghawudgule kansanannifa aya wirmaka, nghin mikghe lukwakna dilkada rbakwkana matkamha dugukadan nsag ghwa'a kna matkamha Aito gasi aika wisire a. a mbarauha kawir maka kwitin aya njkini hazii kliklak mantama agwarcha naghtar ngha ay wakaga vjarhanacha ikwa akda aka cha nghanghat kwakwara giga mine gigha minha makchazud fich kjach lamisa makdga musa zgaga kalakw gwaiva harchik mak jaughwe aya to gasi akaɗwir maka ae wirmaka ninlamis lamisa kna gasi sancha jauwud makdga musa sana kna dughmadag ndaya kan ke fchilna fchkil ghuvalima mba kna aya chakwar chga ba musa kwakwara aya inas skeda ali gdasawe ida naghda ghwe aguda naghda ghwe kai ha e karyanka wuchka batbata zaghvana ia innaghda ghwi wudainade lamisa wucha kuɗilba nchkane hake sausaghe aduniya sana sausag tama ainina naghda ghwewud kak iya ghuvalima gasi ghigha to garaje titkwa ska khu babarba tuhu vjar matkama to gasi sirna aya nika ngilvata njkinisane gabɗai chkinsane kada wire e njkini hasgake ngilnaga ana anak ngilnatamai chambagal mbɗachalwa aywirski makwude nghanghakada kwakwara cha giɗga mina ghiɗga minha to gasi kwiti vata nchkine dghivata aiwirgoli wirmaka to aya wurada warwi wuda dawura chikghachkika, dawura chighachika dawura minwiwuda gole to wannan Chikgha duwa gole nganada wuliwa kaga wurarsagda zanise wuliwa kadaka yigiva ai makda duwa a achikghaba <hesitation> naghivana naghi a rbakw sana kna naghivana naghighe giɗga wudana sana kana wiryahchan mak kwakwara <hesitation> aya wisire nchkanhake mani alaɗna magham zamana kanna wirismakwada kwar goli vjarthuwa to gurankwaska taughige anakwara dagna havazna wisir makghighda tau gole chmilnana makda zinise wuliwa kda yagdi vjirfta ha. a magta kaɗe dghida pagha. a, makda dghikda kaɗe dghida manwe damankuɗe mtalwa bita ha. a manwi zagh gole to kagache gidan nkkane hinghe skida huɗe guyavghu guyavgha njkini sani nkuwa aito wida ski makda kwarghigh kwakwara dagnaha gadighda raɗndal ha. a kadighda zinis wuliwaha. a kadighda mawi zgha naiga vjarha naiga zighe ai wosirmaghighda kware zɗnighigh ali gdass kada kwakwara ai eh dakaɗda mankihagh na ha kae dghinaba ada zkɗil kana ngil naga to na ngil nag goli knau wud manava wud wujiva aya wiskada kwar wuda to wanan aya duniya dghin dghin ske nahcha nguna titkwe zane a yahdaghar kiha a nach duniya e wahala zudnah kwara aya wudtitkwva aya dghin dghina aya wiskada kwarwud kwakwara a ndalivgha hakanna ndalvgha chwi gole kawud 2isan nkwa nda nghangha thamchna to. Aikada kwar kwara, aya ngasag chka mak ka judajuwa goliva zna aya bazghaigh nagha damak sagchka ka juda juwa, juwa danka blak juwava to kaka ngaya kaka chantri chantthamnkwa ada phahdat phata da tura damanaki kiha da manaki kihata to kaka chnankwa thamma daida mak sagchka kana makka nuwak nuwakha kaka huwaya ngaka blakak dahuwai knava znachnat thamkan nkwa wayakita ditada vghakagha aham da thɗaki thɗat mbalga tak thɗakaya aya chgiɗachanit makdga mbutghe tharghaga wudahniche thaɗnivat makdga dawaka njkinsanasi vahatama aya wurada kwarwika ai wi kaɗwiri mak vdanda sna kna gagache ga parakga ndawaka zdughga njawa aikwin aitarvankwa mak jgegkwa kana nsag ghwa. a saneaya wirmaka wirkna maka ai ghighna waitarsaga aya njkinvahatama dawurada kwarwiwda siga birvi sanankwa, ngaka birvivazna damankihaka haz dughude ha ngaka birviva, Da wudakada wuda laəkana zna da əyakamba ngaka wuda da wuda laə knava zna to damagwamagka nchkane hazga jijha aya ngaka magwa laə knava zna wida mblakuwa a kakamagwnukna skarwa kaka magwamag ghachka aya wi magwagharba <hesitation> girlaə ka zəa zəachan zigha aya ngha laɗ əʒava ay kiskada kwara bzazke danai skina syakna siya siya vazuda aida gamnachski kna aida gamnichske gatnigatagh vaska gaske dasiya akada ghuwayalle aya njkana vanna siyan kna kada huwaika dadagaman kna zna makvaka gatgatka gamchana aya njkana vannache giəa tama to sirannau to aya gurankwada chacham tamva dawurada kwarwiwud gule aya <hesitation> nga mbargava nga mghamva nga kihava kanna dukaha <hesitation> chkansen gurgha ai wiskada kwa wuda dakwawi wud